Munemi me thon' që kultura e Iranit, ose kultura Iraniane, osht ni përzimje paraislamike edhe tash kulturave islamike. Persishtja u kon e njoftun edhe u konsideru si gjuha e intelektualve edhe gjuha e fesë edhe popullsis' para saj. Tash Irani osht forcë regjionale.